أكيد مش الكلاب ودية ، في كلاب ودية وفي كلاب لا ، بيعتمد طبعا على حسب البيئة والمنشأ فين عاش الكلب وازاي عاش حياته هل كان بشكل عنيف ولا بشكل لطيف ، زائد إنه كمان الجينات بتلعب دور كبير ، لو كانت جيناته نوعا ما بتميل إنه تكون من الكلاب زي كلاب الحراسة او الكلاب اللي فيهم عدوانية أكتر فأكيد ده هيأثر عليه كده كده وبرضه بتيجي على حسب نوعية الكلب